Kyekyangaleka neribya ingindisyakolha omomwaka ikumi eyikasa embere, nayi ryeribya inamabiritsuka akayi kasuburu. Inabya isingakyikolesibawa noghundi mundu wosiwosi, inanginikalha okuwayi kutse, kwihi nahawayi ingatsukahu akasuburu akakabezayahu abana bayi eribya ibakyinasoma, neribanaku ekyerirya. Ikyanekyu.